हमरा चिङना चिङनिक मासु कसके निझेके कहके बणही मुइ यहाँव कहे जाइ । चिङना चिङनिक सबहिसे यागा हमरा कटके पानी धिकाके ओकर ओपरक पखिया सबह हसइ छति फाकके साफ्फ बनाअके ओकरके झिनहिनी झिनहिनी काटके मुहावामा एताए जोकर <noise> ओसने बनावे पर्साअइ । ओसने गहके हमरा तेल धिकाके करहियमा हसे प्याजु घलसाहु । हसे प्याजुवा घालके प्याजुवा इचिहिची रङवा हार्डयार नहिया हसइ हसे मासुवा घलसाउ । हसे मासुवा घालके नुन घलसाहु, हरदी घलसाहु चलावालाअके झाप देसहु । मासुवा तालुक रहसाइ निझाइ । निझाइ निझाइ कि हसे याद थुर्साहु, लहसुन थुर्साहु, जिरा धनीया गहसाहु हसे फेरी चलोसहु । चलाके फेरी झापासाहु । तालु रहसाइ मासुवा निझाइ । हसे ओसने कके निझाइ निझाइकी उतारके जुन्हा हमरा ओपरासे हरियार धनीया घालके हसे उतरसहु । <noise> हसे मासु एसने निझेसइ ।